ارے میّاں سپیشل اکیشن کا سین ہے نا، تو ہیر سٹائل بھی ایک دم فل آن سالڈ کرنا ورنہ. دیکھو پہلے تو کلین ہیر ہونا چاہیے. شیمپو اور تھوڑا کنڈیشنر مار کے فریش بنا کے رکھو بالاں کو. اس کے بعد ڈیسائیڈ کر لو کیا لوک ہونا، فارمل سٹائل یا پارٹی والا. اگر فارمل فنکشن ہے تو نیٹلی کوم کر کے یا جیل ویکس یوز کر کے ہیر کو سلیک اور سیٹ بنا دو. اگر شادی پارٹی ٹائپ کا سین ہے تو تھوڑا والیوم دے، ڈرائر یوز کر کے پف یا اسپائکس بناؤ اور اسپرے سے لاک کر دو. کرلز کا سائیڈ کا سین الگ ہے، سمپل کرلز، برائیڈ یا بن بنا سکتے. تھوڑا کلپ اور <hesitation> ایکسیسریز ڈال کے کلاسی فیل آتا. اور ہاں اوور پروڈکٹ نکو کرو، ورنہ پھر بالاں جو ہے چپکو ہو جاتے، آئل فیکٹری لگ جاتا. سٹائلنگ کے بعد ایک بار میرر چیک کر لینا کیونکہ فیس اور ڈریس کے ساتھ میش رہنا بالاں. مطلب ایزی ورڈ میں بولے تو ہیر بولے ہون، میاں بولے مجھے صحیح سے سٹائل کرو، میں تیرے کو ایک دم ہیرو بنا دے گا، ورنہ بیکار لگے گا.